komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld fjöllum við um heyrum af skógareldum í Bandaríkjunum og kíkjum til Argentínu þar sem kokkar slógu heimsmet í pítsubakstri ég heiti Ingibjörg og nú verða sagðar

margir minnast nú Stan Lee sem var annar af stofnendum þið þekkið kannski ekki Lee sjálfan en þið þekkið eflaust verkin hans þar á meðal Köngulóarmanninn Hulk og fleiri hann stofnaði ásamt vini sínum árið nítján hundruð sextíu og eitt og gaf út mikinn fjölda myndasögublaða um ofurhetjur flutti til Los Angeles árið nítján hundruð og sjötíu og reyndi þar að koma sínum ofurhetjum á framfæri þá voru ofurmennið og

sem komu úr smiðju hans voru ekki jafn einfaldar og lesendur

voru vanir þá heldur áttu þær sér oft flóknari fortíð á síðustu árum hafa kvikmyndir og sjónvarpsþættir um Marvel hetjurnar verið mjög vinsælir var þekktur fyrir að koma reglulega sjálfur fram í þeim það má segja að miklir skógareldar hafa geisað í Kaliforníu í Bandaríkjunum undanfarna daga og eru einhverjir þeir mestu í sögu ríkisins

camp eldurinn er sá stærsti af nokkrum í Kaliforníu hann hefur nú farið yfir mjög stórt svæði og skilur eftir sig mikla eyðileggingu það eru líka miklir eldar nálægt borginni Los Angeles eldarnir kviknuðu eftir fimm mánaða þurrka og mikinn hita skógareldar hafa verið algengir í Kaliforníu en þeir hafa orðið stærri og meiri undanfarið erfitt hefur verið að ráða niðurlögum eldsins yfir fimm þúsund slökkviliðsmenn berjast við eldana og slökkviliðið í Kaliforníu fær hjálp frá öðrum ríkjum um þrjú hundruð þúsund manns þurftu að yfirgefa heimili sín til að forðast eldinn það eru næstum jafn margir og búa á öllu Íslandi það voru þó ekki bara menn sem voru í hættu og margir

þurftu að bjarga gæludýrunum sínum langflestir eru nú komnir úr hættu og í öruggt skjól hópur

hálfum sólarhring um fjögur hundruð kokkar hömuðust samfleytt í tólf klukkutíma við að hnoða deig setja álegg og baka pítsur um helgina

samtals ellefu þúsund tvö hundruð áttatíu og sjö pítsur og slógu gamla metið frá því í fyrra sem var tíu þúsund sextíu og fimm pítsur líka á tólf klukkutímum það þurfti auðvitað ekkert venjulegt eldhús í baksturinn og mikið hráefni samkvæmt skipuleggjendum voru notuð alls þrjú tonn af hveiti tvö komma sjö tonn af mozzarella osti og áttatíu og átta þúsund ólífur í

kokkarnir notuðu fjórtán stóra ofna og gátu bakað sex pítsur á hverri mínútu segir að pítsa sé ekki bara matur hún tákni tengsl og samstöðu vina og fjölskyldna sem komi saman til að elda og borða eitt er víst að enginn hefur farið svangur heim fjölmargir þurftu að losa sig við útskorin grasker eftir en fyrirtæki í Bandaríkjunum sérhæfir sig í að gera það á umhverfisvænan hátt endurvinnslustöð í opnaði sérstakan gám þar sem fólk gat farið og hent

því þar þurfti ekki að spara kraftana við að ganga frá